أفظل السفر بالسيارة أحب الحرية في التنقل واختيار الطريق اللي أبي أروح له ،كمان أقدر أوقف في أي مكان واستمتع بالمنظر وتكون الرحلة أكثر حماس وراحة مع الأهل أو الأصدقاء.